So ni mi wawai yahde balde jewedidi e yeso kama satire, ko mi wadaata kanjum woni, mi windday jarrabaki jannde am, ngam so mi do'o. Ngam so mi yurnaake dereji jarrabaki am, mi wawan mi hulta jarrabare nden.